kiti ti yaa ñuu ntiu ti in nuu takuim ya´ra ti sikui ntuute li tyi ni su´nu ya takui kua´a ku ñuu ntiu i´su lakuna i´su yaa tyi ntuteli ni hua yaa nùù kana takui sintiu ra tii yaa ku sa´va ha sa´va ha Kuri sini tavi nùù takui ha tika Kuri sinintiu sikuii´n ntisakatyi ntisakatyi hora ntisakatyi sintia´ri nùù takui a´ri tii ña´a sa´va ka´ri Kuri sikui´n nùù takui ha tuku na´a kitari sinto ri nùùtakui ri lixikui ha ri Kuri tavi nùù takui ha´ra sianu ri ntuuri lixikui nanu ka nturi ñaa-m ti sí´i ti íí ti ra tika Kuri sinintiu sikui nùù takui ti tavi sa sintiari ntisakatyi hora nùù takui ka tyi i´su nu na´naa takui kuaa kuu ñuu ntiu tyi ntute ni huara tika kuu nti uni kiti ñaa tavi ñuu ntiu